<hesitation> imwesi kwakikinga kivalirwa andi ukuta; umwesi gwakwanza, ukwaviri, <noise> ukwadatu, ukwane, ukwahano, ukwasita, ukwasaba, ukwanane, ukwanane, ukwatisa, ukwa kumi nambili. <noise>